Kuino xati, nxu iyo wexenu nxu xa ñadi tnaininu ina ña ñu, tnainina xa kati, wexe ko knxati ndeliñanu knxati, xati ndexe nu nuni, xati tri ñu, xati nxu xa ñadi tnaininati. <noise>